De marteau ndraiky zany, fomba fiasa azo ampiasÃ azy voalohany <hesitation> amantsiha raha na hoe andenteha fantsiky lafa mandrafindrafitsy regny de na koa azo ampiasay koa i lafa mamaky vato, kapoha amin'igny zany na vangoa mare ditiky amin'igny vato igny de vaky.